<noise> <hesitation> Karazagna mimi le fantako, tsy de mahay maro be zah eh, fa misy saka mainty, sakagna mposavy, saka by volovolo, saka <hesitation> tsy de misy volovolgny, saka masiàka. <noise>